ألف ألف ألف مبروك العرس يا ربي إن شاء الله تتهنى إن شاء الله تفرح يا ربي وزواجة الدهر بإذن الله ربي أسعدكم ونوصيك بزع البال وزع البال وزع البال خاصة الفترة الأولى نيرها هي تكون هيك شوية صعيبة أما ميسالش بإذن الله ربي أسعدكم وربي أهنيكم وربي أفرحكم أنا ياسر ياسر ياسر فرحت لكم برشا فرحانة إن شاء الله كل شيء بالبركة.